आजकले द्वी तिरा मैप व्हेगिन। यो त मैप ज्वो हमरु परंपरागत मैप छो, पुराणु मैप, जेमां हर एक नक्शा बण्यूं रौंद छो, हर एक रोड़ बण्यीं रौंदि छे। तब आप अपणूं तेसे क्या कर्द छा, यात्रा कु निर्धारण कर्द छा। अब आजकल क्वे ह्वेगिडिजिटल मैप एगिन। आप अपणू मोबाइल ख्वोला, तेमा मैप रौंद, मैप ते ख्वोला, तेमा जीं जगा आप जाणा छिन, तीं जगा कु नूं डाल द्यवा। तख अब त यन भि ह्वेगि कि गूगल मैप आपते यो भी बतौंण बेठि कि आप तौ के होटल मां रुकि सकदन। क्वो सबसे बढ़िया जगा चि घूमण लायक जगा क्वो क्वो छिन। यमण्ये आप मैप कू इस्तेमाल करि सकदन।